Nima uyingizda ovqat pishmaydimi deyman. Hamisha ko’chada ovqatlanasiz degan fikrga kelaman. Bilmadim, ta’bingiz zo’rmi? Ha, sizning taabingizga gap topib bo’lmaydi.